Dasma perfekte a dasma e andrrave nashta, seni ma ideal që kisha dasht ish kon me familjarë, me shoqni, me njerz që i du edhe mdojnë. Në ni ven, në ni restoran kogja t’bukur. Me pas hymje dalje, pije, muzikë popullore, krejt me kcy edhe me krejt me u knaq. Me ni fustan tepër t’bukur t’bardhë t’dasmave.